يا سمع يا ودي خليني نخدم ما قبيل و أنت تعطل فيا و الله غ راني رايح نخدم و راني نخدم هذي الخدمه لازم نعقب ما يجي الشاف، ثاني يقول نتعافر معاهم و لا، اسمعتني اسمحلي ترا تعيش أصبر توك شويا كنكمل نعاودلك، نكمل أخويا و نقسرو في هذي الهدرا هذا مكان، أصبر تعيش و لا أرواح عاوني لوكان تجي تعاوني على الأقل نزرب نكملها مبعد ملي نزرب نلتهو نشيخ مع نقصر معاك و نشيخ معاك.